Ke noʻonoʻo wau no <hesitation> ke mele Jazz, noʻonoʻo wau i ka pōʻaiapili e mele ʻia ai ke mele Jazz. Noʻonoʻo wau no ke komo ʻana o ka poʻe ma kekahi hale inu, ma ke ahiahi. A mālama ʻia nā noho poepoe. Noho ka poʻe i lalo inu i ka lama a nanea i ka puʻukani hīmeni me nā kānaka hoʻokani ʻē aʻe.